أفضل أن يكون عندي القدرة على التحدث بكل اللغات الأجنبية. السبب هو أنني أقدر أتواصل مع الناس من جميع أنحاء العالم وأفهم ثقافاتهم المختلفة. هذا يفتح لي أبواب كثيرة للتعلم والتعاون، ويزيد من قدرتي على فهم العالم بشكل أوسع.